<hesitation> Legioma tsy de maro mpahafantatra fa tiàko arabezagna amin'ny ôlo zao choux folera de brocoli de laiso le mena regny, voankazo <hesitation> kaki a voankazo izy kaki de kiwi moa agnaragna ya, kiwi de ampongabendangitry de pibasy.